Arai, arai gudama ng ndi nt yarw sata zhègil da tsukwa skwi a takaha nga ta borno sa gudam, zhègila van shafa a zulum an tsukwada an ksladata talagai nènga gudam gabadaya a ngas dok a zhègila v'nga kam kama zhègil nga tsiriya zhègil mèna toh skwi mana ah ha yaman chi bornos gudam dok, yakamata ta gada vaka nga vasa tè chu giya, yam kata kat tigi'ng gudam gaba daya ata takaha borno wai zhègila tsukwada, zhègil da damama a gumna borno dok a zhègila tsukwana ama skwi buk a nga ndiya vasa, a nawa nawa ba gudam ta vanga nga vasa ng talagahi. a wudai nga t'makaranta nga, a ngozi nga, a wudai nga dukka gaba daya. wai zhègil da tsukwada ata vanga vasa dok a nga gada nga tsiriya zhègila, nga tsiriya gomna borno. Mata tsukwa mèmmèm tba, arai ta ngir va nga vasa, arai ndi sat ah ta ngati kada, a da vata vasa, n'nèngati vasa kada gudam ta ngar nga va ndo a skwi man nga suna. Zhègil da takaha borno gabadaya, zhègil da tsukwa najèriya zhègil da takaha najèri gabadaya, a zhègila tsukwa sauki nènga a zhègila takaha nga nènga nta skwi man nga suna nga. kam kam zhègila è tsiriya zhègila nt'dok, zhègil da vang duka gabadaya ata tsukwada a borno dok ata takaha nga ng'talaghi. Manta takahan bi nga gikè? Gashi nga jakd wi nga va. Nga jakd wi va gudam gabadaya a nga shika borno'nt gudam gabadaya. Skwi ma ta tsukwada borno ba arai ta ngar'nga pa vasa, arai zhègila takaha zulum man zhègil nt'takaha ta tsukwa dok a ngba nga ndiya vasa <hesitation> zhègil da takaha, a zhègila tsukwa dok man zhègila tsukwada sai godiya a skwi ma suna nga. ng tsiriya zhègila, nga tsiriya gomna borno a zhègila tsukwada <hesitation> a skwi ma ta tsukwada ata ngirnga va nga vasa <hesitation> talagai nènga duk gabadaya sdok, yakamata dok skwi man gada waya ngasa ai gada ya a mana ngang n'mafmaf nga yakamata dok, arai taki ba ai gada va'nga kaga wudai ng'gudam ta pzè tèma, ta pzè <hesitation> alakama, ta pzè <hesitation> gva shinkapa yakamata ai tagada vang taki, man ta vang taki ba a ngasa piya gidaw gudam gabadaya kat sdok ai tagad kam wudum n'tilna ta gad sat tè tulè skwin ndi, skwin ndiya zhè, a ndva bi a ndva bi ta dok ndawa ndawa ba a ndiya, ndawa ndawa ba a ndiya a ngzana shinè skwi ma nga waya dok, takamta gumnatiya a gada sahan kudo da di a vakang taki a nga piya ampanig gudam. tèma ava alkama, ava galisa a nawa naw duka a nga giya sdok ya kamata zhèhil da takahang zhègil da takaha gomna borno. Dè din kang taki nga piya ampani nga a ampani nga gawa mba'mba vasa dok a nga gir hudnga vna a gida ngatisa a gèda azaka è gad dok, arai yakamata gomnati nèjiri sdok, ndawa ndawab talag nga, ndawa ndawab ndu nènga, ndawa ndawa ba a nèngas dok zhègil da takaha nga taki avumè avumè duka ta tsukwana man ta gad skwi mana dagi ampani ata gad sa da takaha'nga nga gin zlèna vna vasa duka gabadaya nga gi zlina a skwèmè skwèmè, skwèmè skwèmè duka a mam na man ta gad tsir skwi sa, da tsukwanga a ngasa giya a ngiya vasa guda gabadaya, man ngaw dok zhègila takaha'nga, ma takaha'nga nga gir hud nga. kaga ni sas gudam gabadayas nga jakd wi'nga va ntsa yakamta da takaha'nga gomnati, da takaha'nga gomna borno, zhèhil da takah'nga an tsukwada a nga gi nawa nawa duka, a nga gi nawa nawa duka a skwi gidaw sa. atèm dè, a alkama dè, a shinkap dè. a doya dè.